في نوع الاكل البيعدل المزاج و بخليك تكون مبسوط لما تاكلو و في انواع اكل بتغلط عليك ، لكن في العموم أغلبية الاكل كويس الا الزول يهبش الشي الما بينفع معاهو براهو ، كل زول بي طريقتو في الاكل ، مرات الناس بتاكل الاكل التقيل وهضمو صعب بي كميات كبيرة بتظهر عندهم مشاكل الهضم و امراض زي السكري و الضغط و كلما كانت الحاجات خفيفة بتكون صحتك احسن و جسمك انشيط